والله انا اشغب ماي كثيغ لاني اعطش كثيغ فحالياً عدشغب تقريباً لترين ماي باليوم بالأسبوع يطلع تقريباً اربعطعش لتر بس هاي ما دائماً يعني مرات يصيغ عندي حتى جفاف لان ما يعجبني اشغب كثيغ <hesitation> يعجبني اشغب مع الاكل ومع الاكل ما صحي فمرات اظل بلا ماي